Arannde mi jogoto ndiyam, mi jogo snacks, mi jogo pawab, mi jogo leŋguro am, mi jogo leemaru, mi jogo kuijeji ɗuuɗɗi.